Ho ni kɛsiyon so a benɛ <hesitation> muma depan nupɛ fanmulobena ɓa tuɓaɓura fanmulobe ma wabe fanmulob muɓɛ ɓuwa o onni yi diyara mɛ to mɛro <hesitation> biyo han nunle we sɛra mube mu sun'anni-po buwɛ ho tɛknolozi ama awa itilize a sɛra mube abe muma we co'o wo co'o mazin ɓɛ cu nucozo-na mazin ɓɛ zun nucozo <hesitation> nucozo fanmulobe um a mazin yɛrɛ ma wee co'o wo co'o ovɛ ji a nucozo mi mu ti um mazin a benɛ oyiro mu lo we benɛ toro toro mipɛ mu beso so waa a o vɛ ji a nucozo lo un ɓɛ o da bira lo yɛ mima wara muyɛ mɛ be twa ma ɓwe mu pantine a a nɛ aro we bebiyan abe lo a nucozo lo fanmu'an ma oro mu ni waati yɛrɛma biye-ro ya tawɛ awe mu yɛrɛma abe bedoso mana bin a ni mazin mi webun ji oɓɛ ma bere